Reto aby moa ñy legimy tsy dé hainy ñ'olo maro, ka mba tiany ñy hañandràma azy: -Ñy pitaÏa, -Ñy rabo-tany, -Manahaky anizay jirian, añatiny zay ñy anke, -Eo avao koa ñy lôkà.